Xia un kuaa tiaa kura yioo, yoo tia'a kuiji, yo tia'a yia'a kua'a ra, xio tia'a tia kua'a, tiak kuiti kura xiniyu ra tia'a tia kua'a ra xia yia'a ichi yata yuju xiyo ra, ya tinana kua'ka kunuu yia nuju yiaja yatari ra tantii iyo sata mi tinina'ka ra ya kojo mii ya yia'a ka xii yia nu koo tia'a ra, ya taa ya kujuoaka ra ika tajao loo iixi ra tajao loo ya cebolla xia ra ta mi tia'aka ra kuvi kuniora kuxio vila vali ya xiata tu ntikoo yoo, kuvi kuñioa tu koo tura kuvi kuñu tua kixio taco xiira tai ña'a vali suva ya xixio ra kuvi keora kuxio, a kuvi nteta tura sata ntifiva taku tii ña'aka, tia sintikiva, tia ntiku ntia ña'aka ra kuvi ntetaraka sata ra, tia'a kuiji ra yaa tinana ña xichiyo ra yia saa tu yia'a kuvi tu chiyoa ra, kuvi tu yiata nuju xiyo taa nuu uvi saa xiyo kuvia ra, ya kuju tukuaka tantii yata'ya nuju yia, yia ntiko kujuoa xii mi ko'o tia'a ra, tu koo tura vaa tu licuadora ra ya taj kasa uuvaoa ra chika lootuo cebolla a tu ta'a tu inio ajo ra kuvi taja tuo ajova xia ra ya. Nixia a tu kusinito tuyo tu cilandro ra, vaa tu tajao cilandro xiara tiakara vaa tu kejera xi'i ña'a ta ñia'a xixiyo ra ya kuvitu yia kuxiora xii tacova, un ta ñia'a suvaka kuvi kuxiora xii, su vaa tu kuxiora xii vila, ta ya tia'a tia, tia un ya kua'aka ra kuvi kaxiora xii ntakuva ra, tiaka ra kuaara ya yata ku yia'aka ya kua'aka nuju xiyo ra, ñia kuvi chikao cebolla chi ajo, loo ajo kuaa xiiraka ra xia, kua'a loo tinana kuiji xira.